راح أختار ال-المكتبة الشخصية <hesitation> فكرة إنه يكون عندي جميييع الكتب المكتوبة للحين ،هذي لحالها فكرة مؤثرة جدا جدا إنه انت بتمتلك كل المعلومات المكتوبة ،أعتقد إني راح أكون أثري شخص علي وجه الأرض لو هذا الشي صار، طبعا اللوحات مهمة بس مو جد الكتب.